﻿Tëtä guaju italia, jae jokua tétaguasu italia jerakuä yeyeva, oï kua europa pevi <hesitation> se jaeñoma aikua joku tëtaguasupe tembiu jaeko Pizza jei supeva, jokogjui ou kua mopeti masa <hesitation> ombope oñono je keso jamone, mortadela, opaete jokua, Se jaeñoma aikuague kua tembiu, jokogui ouva jare opaete kua se rëtaguasupe jouva, jare se jauvi kua jembiureta se, ikaviyeye seveguara